Wonn Kun tinga ghughurdha toko tingolethu ishin taa laff burudhumuu tinga tun ishin mukhen badhaa mukhen orolee kasjaju Khan ishin ilkhan ghughurdha khadhi thaa chenia jira tham ill khan kawaida jira dhub ishin dhib yethee huji ishian yaani badhaa bukifthii badhaa ghughurdha orolea than akhan burudhi ama dhirbu faan midhaseni excavator tun